Ja nanta´ayo ntayó jí, ja nanta´ayo nta´ayo nu niñntu. Kooyoehi nu niñtokayo nanídayo niñdayo te fí nama. Nanídayo nu nítaíyo niñdayo jí wara xi niñnuchari. Nanídayo fí tayó sege inte yo nanídayo fí nameta ío yo mar ítichanaí ní fatichayo niñdayo nío kite. Ruyo kasatayo solaye darbayoyo kuyó no rítií na talau kuni nuyo, kuyó nu coinuaro kayó naón ntií soáayo chí yua ku trabajo ja koyo campesino.